N'ámi mkámá ndiònhò usèn mfin usèn nà usèn ákpè fòn ádè mmà dèmmè éjò ámáchièlè nè ndèmmè nsuk ntiè nkpàng ntòng mò èdèm nkòkpò ntè mkpò bènèkèd ánám m'idèm ándèmmè <hesitation> kè nchòng idèm nkàrà ndèkè ndá nsuò uyò, ntáng ikó nkud nwàn ámi ányè ádèmmè nchòng idèm ámi nkárá nká nkè nkè no ufènè ámi ndidiá kpèdè ákèdè usèn uruá nkè nyàm uruá ádè, ndiá uduk ábási ámum ényòng ákámá ánnò sià ádè mkpò sè ámi nsè nnàm nyàm isíyèmmè nè èdim álèp édim ákpè lèp sè dé nsè nkámá <hesitation> nsé nsóngó mkò kè ákèmè ntukubè mbèn nkè nyàm mà bèn ukòd m mà nlóng kè ákèmè ntukubè ányè álèngè mbèn nká nkè nyàm so mmá siòngó dè mbèn nkè mbèn nká uruá nè ábási ámum ènyòng ákámá ánnò nèlim ádidèpè ányám mkpò ádè élà èlèp èti èti kè èlim ádisiòngòkè mmá nyàm mmá nyòng ndi gwó ufók nyènèkè ntòhò ágwò kè usung ágwó inukwu intó nyèn ákpògò ámi ichòbò ákpògò sé nkè nyàm mbèn mkpò ádè Nung nkámá Nung mbèn ákpògò ádè nkámá nyóng ndi gwó ufòk nyènèkè ikó k'uruá ádè mmayòng ndi gwó ufòk kè ndubi nnà bò ábási sòsòngò kè utòm mfin áfón